Rô Iran ndraiky, mampiavak’irô amy fomban-drô, rô ze man̈ana kiolotora feky, amy resaka dite io. Ten̈a kiolotoran-drô feky izy iô fa tsy raha giagiahan̈a karà in̈y fo. Abaka iô aminjay misy la fety zen̈y ataon-drô koa fa alin̈y asara in̈y ze. Fôtony lavAbaka andra amy zin̈y iardania naitia zay zen̈y fivolan̈an-drô raha io.